Ah ah wala nafu ngam duniyarumai ɗon dilla yeso-yeso'on enlorata ɓawo juttabo walako a watta ha duniyaru je wala technology ngam to wala technology volwugo je mi wattaɗo ma ananata. Duniyaru yata yeso to wala technology